Wo nda yi a odu ewimber yi a nntum nnda yi emi mosusu dɛ wɔdze no ɔb- ɔbɛyɛɛ yarba osiandɛ akɔ edwuma berɛ aberɛ yi na aba na nntum so nda dze a ntsi ma yɛnkɔ asopitsi ayarsabea na a <hesitation> Wɔmboa wo wɔnhwɛ wo na sɛ edur bi na wɔde bɛma wo a wɔde ama wo. Wɔ- nda na ɛnnda no obiara bohu wɔ wo ho. Obiara mpo hu dada ntsi yɛmpɛ beebi nnsi - ntsi wara so na adwendwen bi da wo do na enntum nka ma ntsi enntum nnda a mu nua na ɔno mutu wo fo dɛ pɛ obi na enye no nkasa na yenhu kwan a yɛfa do a yebenya mboa annyɛ dɛm a etsetsetse hɔ ebohu dɛ fon aa na ɛrofon ae.